مانبدلوش إسمي لا لا، أولا س- بابا سماني، وأنا نحبو بابا برشا، هو اللي عطاني الإسم هذا، وثانيا إسمي مميز يعني <hesitation> اللي يسمعو <hesitation> يبقى يتفكرو، يقلي أول مره نسمعو ولا سمعتو قبل ما حلاه إسمك، و- وثما اللي قالي لوكان نجيب بنيه نسميها على إسمك، ما حلاه إسمك، إذن مانبدلوش.